சிறந்த உணவு ஆசாரம் பற்றிய அறிவு. முறையான அட்டவணை அமைப்புகள். சேவை நெறிமுறைகள் மற்றும் ஒயின் சேவை. ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்வது விதிவிலக்கான. தொடர்பு விருந்தினர்கள் சக பணியாளர்கள். மற்றும் நிர்வாகத்துடன் தெளிவான சுருக்கமான. மற்றும் மரியாதையான தொடர்பு நெகிழ்வு திடீர். மெனு உருப்படி கிடைக்காதது அல்லது எதிர்பாராத. விருந்தினர் கோரிக்கைகள் போன்ற மாறிவரும். சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்ளும் திறன்.